ازا كان على الاختيار بين الاستماع الي الموسيقى الكلاسيكية او الموسيقى العصرية، ساختار الموسيقى الكلاسيكية. السبب في زلك هو ان الموسيقى الكلاسيكية تحمل عمقا وشراء عاطفيا يمكن ان يحاول مهدئا وملهما في الوقت نفسه. اجد ان الالحان المعقدة والهرموني يتيحان الى استكشاف مشاعر وافكار مختلفة، كما ان العديد من الاعمال الكلاسيكية <hesitation> تتطلب مستوى عالي من الحرفية والابداع، في المقابل بينما استمتع ببعض انواع الموسيقى العصرية <hesitation> احيانا اشعر انها تفتقر الى نفس العمق الزي تقدمه الموسيقى الكلاسيكية، لزا الموسيقى الكلاسيكية تتيح لي تجربة فنية اعمق.